Ndi gtéti mo, naaŋ nyaa gilometeri njimin faanjingooda waatí, gdéti gilli ma, wi ma binyaabo gilometer njimin faanjingooda a waatí uwoda, <noise> njali ma alébni. Iyoo, gyíŧi bigolla bigolla bógi, njalni hetele ho atonɓu ho, húri yaa atonɓa he, he gí ye wii gjiinj, anyíŧi, ajéj fana ndaani; Iyoo, Ndu we yaanti mo haj, ŋoon he, ŋoonaa rruŋ mada dét, aa rruŋ mada dét. Iyoo bigolla bigolla bógi, he giwéli bógi, <noise> a wéla, gom he fana jéji ndaani, <hesitation> njífa, njífa fana détu, he mada dét, he mada dét, has ma fana amada dét. Bbasgo, <noise> hali mada unbendi ma, nda ajúudi, anjúudi wil wi ma húrin yaa amada to geri we droŋ hanan <hesitation> anan biiŧile. Iyoo we fana we gíta haj, wembe wi maa wi nhúri a gyíŧi bijéji ma.